I Maroc a da zana-tanin'ny Frantsa sy Espagne i taloha. Fa tamin'ny tao enina amby dimampolo sy sivanjato sy arivo ô da nahazo ny fahaleovan-tenany i. Lafa nahazo ny fahaleovan-tenany amin'izay i da lasa fanjakà nahaleo tena taty aoria.